ta kuu ko´o sitiuntiu ra uvi nua nim tyi in ña ntika´ka ra ña sitiuntiu kee ña arroci ha, ntutyi a, a ntivi li, a ntíaa li, ntíaa u´va lika ntee ha kura kee lu nua, <noise> ña kuu ña ko´o ña kuni tisi ha´ra ña sitiuntiu kee ña taku lalu ha, ñaa iiki´n ha ña tute a´ra ñaka hua sitiundiu.